די וויכטיגקייט פון פשרה אין די פאליטישע וועלט, נישט די וויכטיגקייט, די ראלע, איז אז מענטשן אין די פאליטישע וועלט האבן זייער אנדערע מיינונגען. וועגן דעם איז דא אנדערע פאליטישע פארטייען אז מענטשן פון אנדערע מיינונגען זאלן קענען האבן זייער אייגענע פלאץ ווי צו זאגן זייער מיינונג. סאו ס'איז זיי- אבער ס'איז זייער וויכטיג צו קענען- צו קענען קומען צו א פשרה אפילו מ'האט אנדערע מיינונגען <hesitation> עספעשילי ווען דאס- ווען פאליטישע מיינונגען האבן נאכדעם א עפעקט אויף די ארומיגע מענטשן אין די לאנד.